ia, fômba an̈anaovana raha zen̈y <hesitation> alain̈y zen̈y raha sakafo maro kolera àby io. Atao sarisary an̈abon'n̈y kapilan'n̈y tsaiky bôkà eo na disanina zen̈y izy na koa mixena karà zen̈y. Zay zen̈y no hitako mba hahatônga irô mazoto hihinà karazan̈a sakafo maro kolera àby io.